بالتاكيد طبعا هختار ان انا يكون عندى قوه بدنيه خارقه لان دا هيساعدنى ان انا اتحمل اى وجع و اى الم و اى ضغط و لو حد فكر فيوم انه يتخانق معايا مشكله هقدر اغلبه و اقدر اتغلب على اى صعاب و اقدر اتحمل الطقس فا هختار ان انا يكون عندى قوه بدنيه خارقه عشان اتغلب على اى حاجه بتؤلمنى و دى هتبقى حاجه حلوه جدا جدا جدا جدا